Koo no saka yiya ko saka kwanza hano vitare sawa, harafu arakavere, haosaka mfano ka niriretatizo madeninge nadriri ndaro kwanalyera hakikishe kwanza nonkere mwobene bhelekatokeo konafereolenkeo torekipa sairi. Konakapateki nakarakarukera madengweze kupata kiro, aujue kapore nidomonisanotaheka ununio, paka najua gusikere ange kwere yaani nyente bira na yore sa kantoroe ndoto rintara ntarase, mivi ntyovoboha onabwere maandarizi ya hiji. Bhakora korara oseka kwanza orage, sema torara ni orara, orare sehemu yene semu nene kunukuntuvyo kuweza kokohera kara tole donke. Osaka kodevavaroka na kujididi nhwii torea kwiweze kukaa kwa boha, urange na hanto uraramba rojiderero, urange sehemu yirare nuke wekevo boha ba umudere kokotore ero nalo kwani ni lya muhimu sana ili iweze kunyenderea ne siri. <noise>